इजरायल मौसम अलि इरान मौसम जरू जसू सेमुत छे, इरमा भुमाद्यसागरी मौसम छे, इरमा गर्मिन उंडालन, सिहालन दहड़ा सेमुत कवाये, काई आलग अलग नहीं रहे। उंडालन दहड़ा मैये तीज लगाएं जून तक रोवे, तेरमा तापमान तीस चालीस दिग्री सेल्सियस तक होई जाए, सिहालन दहड़ां पांती लगाएं पंद्रह दिग्री सेल्सियस तक पारो गीरी जाए, पानी खास करें उतरी हिस्सां पड़े, जाके रेगिस्टानेथ चे चा पानी कम पड़े, ने गरमीं तोटी जोगाम जराक नमी रोवे।